oboless, malatin ak cholee tesum feet kunsum dansaa feet issunen lazimaa woan saltu fedenii, na woansaltunen bilaa bisaan hinmidasenuu wonduraa baree bisaa jiree itaani kubedii, bisaan cholle dargetee bisaan inamaa gaan jiraaten malsuun woan tantee kuli midafetee, min kee diketee.akcholee oltee bultaa malsuun.